Voiny voiny nyo nating tagun to, buiny tuaf nyo pinin tagun vesau varik kaka tsun rou numa sua rou tan buts na rou tor <noise> sainy rou fo painy ka iny tabin me numa, ka farei tsian, men mes ka vinau ror tor, tou raf nyo te tabin me numa sisiuf farof ainy sisio fisen me fo mes magai, nyo te ka tsun numa, nainy tan goros nyo goros rou ai tsun sisio.